<hesitation> Fampiasan'ny tsabo ketsany igny moa zany angalany hany igny, lafa misy biby manakaiky azy eo de i koa fa somary fetsifetsy zay manao sary mipy, de lafa hainy akaiky eo igny halaniny biby io ohatsy hoe lalitsy; de biby mitilitily ataontsika hoe aboaly.